جون د پسرلي درییمه میاشت ده. په دې میاشت کې پسرلنۍ میوې پخیږي. د ګرمۍ لومړنۍ څپې چلیږي او ساړه ورو ورو خپله معنا له لاسه ورکوي. په دې میاشت کې طبیعت غواړي چې له انسانو سره یوه نوې اړیکه ټینګه کړي. زما لپاره د جون میاشت عموماً د ګرمۍ او دې ښه احساس میاشت ده.